Manuk'a <hesitation> dangosuk fua, dngosuk ifua abis ira <hesitation> dawoit liliur isik abis <hesitation> dasaran bo ada yang cuma dasran o'ca bo abis ira <hesitation> datetal teteu teteu abis baru me da sous, dasous idabil ni bumbu maresa, <noise> sira, bawang futi, bawang mera, <hesitation> jintang, tarus <hesitation> kecap isik <hesitation> dawei bumbumbu ira da lolo'i dabail watu tutu dadi <hesitation> dalolo'i tutu nalus isik abis wa tutu kilangar nalis abis loak aa baru daru afira bo, ma kaira tarubo, ma kaling. <noise> daru bo afira abis ira baru metu <hesitation> gul niul fua ifalabon gul niura bo abis tutu nai gula afira ata nai mafanas loka dadi kilangar me mafanas fanca abisi lngsung dotik bumbura bo, bubmbura bais tinggal bo macam e sausa berati <hesitation> ara o'ca bo abis imo langsung <hesitation> totik manuk sa'te langsung bo campor tutu kilangar ni sausa mulai nabaretan gaga loka a berati balan loka tarus <hesitation> manuk fanafanas, manuk fanafanas ira <hesitation> dangosuk ifua ngosuk manuk sa'te abis ira <hesitation> ni bumbu bumbu si ampir sm tura manuk sous illoka cuman dasarani bo o'ca waluk nai dawei ni liliur isik <hesitation> nangus nbadein sebi, abis ibaru. Bumbu sate kan ampir sama sama tu bumbu sausa walu bo tinggal <hesitation> ma kaling'a bo afira saka bo kaling kasmasu gul sati bo abis ira tapi nu bumbu si bubmbu giling tei dama mna tei loka datutu tei loka dapaki <hesitation> giling itei loka dapaki cobik tei cuma da getak getak wa maresan dagetak, bawang mera dagetak, <hesitation> daun biranga tura tarus <hesitation> muda ru tela campur tula kaling daru bo afira abis imo langsung gul'a bo bumbu'i getak getak abis'i dotik bo mo naru'i oca langsung manuk'a dotik bo kaling'a tura loka tarus manuk sasaran, kalo manuk sasar'i inapaki hal wekai i'tei loka ngosuk'i abis ilangsung <hesitation> daweit ni ririur isebi babis <hesitation> wakas'i o'ca te bei bumbu bumbu manara mo bumbu wekan tei loka icuman dawei ni kecap tela tur ni masira, maresan, bawang futi, bawang mera tapi dacampur dei tu kecap langsung. E da daolis nai fua daolis nai abis i mu taru langsung bo afi ra jadi afi sa te daru bo na naka nawola isik abis daru ni kai kai manara bo sagal a bo nai daru i manuk a bo nai saran i. A kalo manuk tuntunu ra a iampir sama tura sasaran i walu. Tapi, a i langsung afi rabona nawola abis ira a tutu nawola sal bo mu langsung detal manuk manuk sa te detal deteu deteu a bei nini bumbu ra nai bumbu sama sama tura manuk sasaran sa te. E olis si a campuran manara kecap, bawang futi, bawang mera, tarus e e manara oca tura mantega ra. A a manara nai mau sinai manuk sa te abis mo langsung bo bo afira dapaki manara teloka sagal sagal teloka i langsung bo afira mo loka